زه پوهېږم چې څنګه وېښتان اوبلل یا ځونډول کېږي. لومړی، وېښتان باید پاک او لږ لمده وي. بیا باید د وېښتو لپاره ځانګړی کریم یا جېل وکارول شي. وچ او نرم وېښتان اسانه ځونډیږي. زما شاوخوا خلک ډېری وختونه خپلې وېښتې ځونډوي، په ځانګړې توګه ښځې..